Wa nẹẹ, nam mana ɗaṇg̣ị ta kẹnọ na nda yaa kị pọkị jẹ pụụdụn sọr kpọmọ, pọn ɗaṇg waamọ mụụ an ɗọtọ, ɗang̣ waamụ yamba an ɗ̣ọtọ maɗaṇyi kị nẹẹzị ka ɗaan ma pọtụ ndam mọka ya waajẹ, ka yamb yọịg tam tị'kọm ka ɗụmẹm. Ka yamb ọnụkọ pịdịịm ka ɗụmẹm. Sọr kpọmọ a waam sọọrị, waam man lọkọ man yịmbụk yaazị, ta kaba mẹmọ sẹ mpụụdụn sọr kpọmọị, nga ka yamb lọkọ, lalịịnụm ɓaan man ganta ịn ụb anambịịna kụlọkọm kọn n'ụb anambịịna kụlọk adụg pị yamba. N'targụt talpị anambịịna. Kan anambịịna parẹị maad waa, kana par wụtẹn, ka wụtẹnụm da yaya ntargụt talpị anambịịna Tịbị n'lọn mọnj mịyẹm ɗị yaak kan pọ manam, ṇa ta tam tịda ka Sọr nam man lọkọ ka sọr Kpọmọ kị pọkị jẹ, ka sọọr tiɗa nẹẹ n'lọsịn nam mọnga Lalịịwịnnọ pịp, nọṇ nọṇ kana nam wọrọp kana nam waana, nọṇ nọṇ ɗa ya gan pọ mana ka yam Lọkọ.